Ман мусиқии муосирро бештар дӯст медорам. Сабаби он аст, ки мусиқии имрӯз бо овозҳои нав ва ритмҳои ҷолиб эҷод мешавад. Ин мусиқӣ ба эҳсосоти мо наздиктар аст ва ҳар вақте ки шунида мешавад, маро шод ва ором мекунад. Мусиқии муосир ҳамчунин бо технологияҳои пешрафта таҳрир мешавад, ки садои онро беҳтар месозад.